<noise> To ŋwaro ŋwayan no ane boro ma fizag i hinza ra i hinka ka fanda a fa. To alkikaray wo dai gaskiya a gwanda mahimmanci boro ma wadin te da zari ŋwari, kino ya bin de ni bay day a gwanda dogonay. Ba ni man ŋwa ciin boro fo si bay ni go ni kwara. Amma susubay din man ŋwa ba ni fatta kika ni wadday ra ni dii iga bay niman ŋwa. Zaro mo binde za ni ka ni waddey ra no iga bay niman ŋwa. Amma cin ra ha ray ni go kubay ra may no ga bay ni ŋwa wala niman ŋwa. Amma ni dii ŋwari hinka din gaskiya di boro Mani te wo kay ba ni fatta kika taray ni wadday ra ni dii iga bay ni ga niman ŋwa. Amma cin do hara wo gaskiya ba niman ŋwa isi bay niga, don sabili da nigo ni kwara. To wane ya binde di niman na alkikaray ka mani ŋwa zari ŋwari ni di dole ima bay ni ga don ni goga windi iga ne wane hunkuna kila amana ŋwa ase no agogi te ya kine da ya kine. Amma ciin ba ni ŋwa ba niman ŋwa may no ga bay ni ga za kan nigo ni kwara kiŋ hawi daabay te. Amma zari asi du ki te ima ne nima fatta ki te windi yan kine iga ne hal hayfo ka du nin <noise>